Tanayɔdima la ikudiladʒɔwu. Aulaa – awulaɔla ɔvla ɔluwinidi ayuwidʒɔ dileku kabekeliku nu ɔdima nagbk laku wuaya. Wayikue kekelikue nɛfɛ kekebua laku ɛnia wuagbugbɔ tsikabaa, wuetsikaba, wuetsikabaa ailuɛ buaku nayɔdimɛ lenyi demilvɛteɛ kuwekelikue kawulevle niapaa aluni bapa kɔbu. Awulani kekebiaya, ɔlɔdikpe kpe aya; ɔlɔdikpekpe naʒa mɛfuɛakɔdu ɔlusialu abikue. Ɛsɛaka ku naʒɔ nuu agadzu nabuɛ a duu enia agadzi ɛkuɛdini du ɛkuɛdini bua ku aduali bene nadyagaɖzi, ku ɔlanani bakedila nkaduu agadzu anadu. Ɔlunani bakadu lomɛ du nɔdima anaduɛmɛ. Ɛkuani kekeŋakahia nu kɔduagadzj andadu. Atani ɛku muu nanamualɛ kunaʒɔ koa. Ɛkuani bakedola nu kaduagadʒi anadu. Ɔlunadi kpekpe nafu. Uss aluu nɔlu nussii ɛkuni ayidigbopɛ laduɛmɛ. Ɛkuani buamu yafubu nkɛna, ɔlunani bakafubi nkɛna ɔnadusɛmɛ suta naʒɔnu alu enia lomɛ du nɔdima abuɛbagatu.